हमे अल्जीरिया की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता है। अल्जीरिया की संस्कृति अरब की संस्कृति से प्रभावित है। अल्जीरिया के ज़्यादातर लोग अरब प्रायद्वीप से आए हैं और उन्ही के वंशज हैं। अल्जीरिया का राज्य धर्म सुन्नी इस्लाम है <noise> यहाँ के करीब निन्यानबे प्रतिशत लोग मुस्लिम हैं। अल्जीरिया में पारंपरिक वाद्ययंत्रों में मण्डोल और ऊद की आवाज़ें अक्सर सुनी जाती हैं। और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं ऊंट की प्रसिद्ध हैं जो आवाज़ें। अल्जीरिया में महिलाएं हाइक नाम का घूँघट पहनती हैं यह घूँघट सफेद कपड़े का होता है। और बड़ा आयताकार चौड़ा चौड़ा टुकड़ा सा होता है। अल्जीरिया में ज़ेल्बा नाम का कपड़ा भी बहुत ज़्यादा पहना जाता है। और उत्ते प्रसिद्ध है ज़ेल्बा में आमतौर पर लंबी आस्तीन और हुड होता है।